Canada dia <hesitation> firenena iray <hesitation> manana kolontsaina <hesitation> manaja ny tontolo iainana, ary manaja ny hafa. Anisan'ny ahafantarana azy koa ny <hesitation> fahaizany <hesitation> mandray vahiny, araka izany, satria betsaka ireo mpila ravinahitra no <hesitation> tonga <hesitation> mandeha mitady asa sy mivelona any Canada,